طريقة إنشاء حساب الكتروني هي كالتالي، أول حاجةده دخل للجيميل تطبيق الجميل في الهاتف نتاعك، دير إنشاء <hesitation> بريد الكتروني <hesitation> أتسمي تختار أي إسم أنت تفضلو، دير كلمة سر، دير مصادقه و بعدها دير تأكيد.